أنا الحمد لله ابدا ما كنت أبداً سيئة الحظ، كل حياتى الحمد لله مليئة بالرضا، بس لو صار شى أنا ما أبى فهذا المنع طبعا، أو هذا الشى اللى صار بيكون لأجل حكمة الله فرضها، الله يدرى فيها أنا ما بعرفها، أنا ما بعترض فلذلك ما بحس حالى سيئة الحظ بأى وقت.